آپ بہت بدل گئے ہیں جب سے ہم پہلی بار ملے تھے ارے ہاں میاں، دیکھو زندگی بدل گئی پہلے مطلب ایکدم ٹینشن فری رہتے تھے مستی میں گھومنا پھرنا کھیلنا، بیکار کام کرنا، عجیب سی حرکتیں کرنا اب تھوڑی ذمے داریاں آ گئی ہیں جیسے گھر کی ذمے داری، اور کبھی کبھی صبح کے وقت الارم کی ڈیوٹی ہو گئی ہے، پر ٹینشن نکو لو اندر میں وہی انسان ہوں جو پہلے مستی والا تھا، بندہ وہی ہوں جو پہلے تھا، بس تھوڑا اسٹائل اور ایٹیٹیوڈ اپگریڈ ہو گیا اور ہیبٹس بھی، کافی پینا اور ارلی سلیپ کا روٹین شروع کر دیا بس تم بھی تو چینج ہو گئے، کیا ہوا، کیا ہو گیا پورا گرون اپ ہاں کیا کر رہے ہو لائف میں مطلب ایزی ورڈز میں، چینج کا مطلب نیگیٹو نکو بس لائف کا اپگریڈ، تھوڑا ایکسپیرینس کا ایکسٹرا لیئر آ گیا لیکن <hesitation> اولڈ میموریز اور دوستی کا سین فُل انٹیکٹ ہے